إذا فقدو الإنتباه ننجم نغيرطريقه التدريس شويا باش نرجعلهم التركيز نجم نستعمل أمثله قريبه منهم، نزيد شويا من الحركيه و نتفاعل معاهم أكثر، ممكن نطرح عليهم أسئله تخليهم يفكرو و يشاركو <hesitation> نعمل فترات راحه قصيرا بين الدروس باش ميتعبوش، لازم نكون مرنه و نخلي الدرس ممتع باش يرجعو ينتبهو و يستمتعو بالدرس و هوما يحضرو فيه.